E karazane ankazo moa zany: misy e roby, misy e jipo, e pataloha, e shorta, gne tee-shirt, bodibody io, palitao, izy aby zany misy avao koa gne manao ankazo be moa zany aminay agny e salova igny karazan'ankazo, igny afaky hisikinanao.